Faa wulna ku ɓuuɓi no yaawiri fuu. Sabi ɗee kulle walaa ko waɗi ɗun kañun kaa. Sabi saatuuje a tawan ley firigoo ngattuɗaa ko ɓuuɓi, a jiɗɗo wulnude. <hesitation> No yaawiri, ayyo. Jonkaa kanjun ɓurta waawde yawnude.